Mannə hɨn mɨndə nəə zɨdi ga ko machi ko murə ahi zɨɗigɨye ka rayuwa hɨna hɨna fadadi ahɨim nahau machi maya ɓariye nəə huɗa <hesitation> kina va ɓarin sən kɨna valle mɨndən ahikin nahau, tasə ndagu kina vallita aki hu aki huɗanə anə mɨndən ka rayuwain ma nahama din ga naha tausayi mɨndən achitasə ndagu <hesitation> hɨchima ngɨrgɨchi hɨcha valle ka rayuwanka rayuwa nzachi barin dɨndi ko dɨma njichi ko dɨma jichi hɨcla nahanwa hɨcha nahanwa hɨchimhɨchim gahowa hɨchim valle mɨndən aki huɗanə maya ɓariunəngən ka zɨɗikɨn ka rayuwa ko dɨma nahakin nə hɨn kafa daɗi a sɨkə ɓwandɨvəgi mayagəkin nda tsu hɨm naha maya sən indɨɗa bari tsu ko tasə ndagəkin ka vallikin amana sən muyalle ndagəkin ka nzakin nda ɓarin mbagɨkina nzakɨn nda ɓarin hɨkina ɨmwasau ko tasə ndagəkin amma masə shakin a ɓigu hɨkinashi gwaɗə nda hi hɨkina vu ɨmos nin hɨkina vu gwaɗkɨn nggi nɨn niggən ma huɗa'a a digeye dzɨkin aɓigəkin ndamu kamba a fafai shitətə'ə ko da sən ndɨɗa problem a kɨrəgu ko da sən ndɨda damuwa asɨkə kɨrəgu hɨka fakɨn asɨkə ɓwandɨ vəgu Ko tasə ndagə, ko sən ndagəkin kin amma maya gwagwaɗkɨtətəə shadɨga a ɓwagəkin sai ya fa daɗi ka rayuwan mannobo hudgɨye hɨya dinge nzakin ndakin mahuɗanə hɨna nza maya ɓariunə ngən aki huɗanə hɨna hɨna nza nda maya ɓariye nəə bo komu ganəkinye kinlum ma nzakɨn kina yettita hɨkinka yette mɨndən hɨkina monə usokko usokko usokko kullum kina gəəu barkan ma huɗanə hɨna nza ko irgɨnə hina nza maya ɓariunəngən hɨn madɨgalchi kɨl ma kɨl sə gani mɨndən ka rayuwa hɨna shi nahantin hɨna monə kai mafta gaa mɨndə nəə barkan hɨna nza nda nda sənəchi tsappə ɓwandɨvə tsappə ɓwandɨvə tsɨratə ahɨm nza nda bwandɨyə tsɨratən kullu fere nza'ama ma ti tasə ndɨda sə zɨmtaga maa ka rayuwau nda gam ɓwandɨyə tsəratətə aki huɗa fɨtə ahi ka nzakɨn nda bwandɨvə tsɨrate aki huɗa fɨtə kuma ti tabe re ndɨɗa damuwa ka rayuwaun zangɨye ngga nda ɓarin to maya ɓaritətəə huɗgɨnə Ko sən sən ndagu bo ti monə a dɨkɨnə anggwa ɓwahana sə nəə aa ka madɨkɨnyi ah ka ujinyi ah jejinyi timonə sai ya habde wa ya monə to nggwa gənə sə nəə ka'a fa ɓarin ɗaɗi rayuwa a'ah nggwa ngwwa dzɨn dɨkɨnə hɨna dzɨ pwa'a kɨkəgikɨe hɨna tsa'a səkin ahə'ə hɨna dzɨ nzan a bi'igə tə hɨna labare hɨya fa daɗi aki huɗanə nzachi barin amma mɨndə mɨndə tɨchi tɨmosə tifa tifa titi ɨmosə nda ɓari ti gwaɗa sə tsapən nda ɓarin him nahan maya tə'ə tasə mafaga dadiyen taɗa kowa huɗa amma machi maya sə hɨna fa dade raywai ma huɗanə maya ɓaritətə'ə ɓariye nə'əwa kɨna ɨmwasai ko təə achi sən nda gəkin bo akin naha mɨndən ka gə damuwa taɗa saiko hɨn ko ndɨɗa ko ndɨɗa mɨndə nahankin a sɨkə damuwa mbagɨkina vallitinkin aki huɗa nə maya ɓarin.